<hesitation> مئتي عام بيكون مثير بتعرف على حياة الناس في ذيك الفترة، بشوف كيف كانت ثقافاتهم، تقاليدهم، بتعلم من تجاربهم وأفكارهم، كمان إني أتقدم ميتين عام في المستقبل، صحيح، مثير، بس أفضل إنه أعيش في اللحظة الحالية وأفهم كيف تطورت الأمور عبر الزمن والرجوع بيكون أفضل من التقدم.